Më përqejën të dia shurbiset, kur priparar brënda, na ë se jam e zienj gjagjë di particolari, më përqen përçë ë skurseni ë na passioni çë u jam e koltivar tek ai minut, cioè një shurbes çë, çë më bun, skurse… specialmenti nga jam vetëm një shurbes çë më bun të shkonj qëroin e të rilasarem, inveci na jam me gjinde e makari dua soçalixa e dua shkonj qëroin tue folur e raxhunartur vem e ham te un ristoranti o te na pizzeria, ma jo kush e di çë, shurbise të shtrejta çë na kur ka paguajëm cinquanta euru fshoqe, edhe na pizza vete mirë.